لو كان عندي الإختيار كنت هفضل القوة للإنتقال فوريا وده لأن الإنتقال الفوري هيخلي السفر اسهل واسرع ومش هحتاج اقضي وقت طويل في المواصلات او الزحمه وكنت هقدر استكشف اماكن جديده فأي وقت من الجبال للمدن او حتي دول بعيده فأي لحظه وإذا كان عندي اصدقاء او عائله محتاجيني في اي مكان ممكن اكون جنبهم بسرعة واساعدهم